ongyori impa ruu' ong yori impa nui yong impa ho ong kirisimasi roomo ongyori nong kotoninang pihareiko hawah nurong nawa' ongyori soroha noita nonohno miro niu numo nukong. Impa nii uringii toku niu numong nommai ho nong kairu ngawah nawa' urigii nuu' yuu' noru urigii yii miku ' 'namahe nong akai raawoohko nawa' huung impa nawa' uringi miro toku riri tuu yuu eneke nooki miro nawah nooki niu nuhenong roki ho ong urinii rong hung no heeko tuuki kairupenong tiki ongi nooki roki nawah urii miro nawa roki sunday nawa rokii threepla nopunnong eneke no nawa' tikite ko enekeko nawa' sunday tupla runnuh ku nooki mihenong noo miro tiki niu niu nawah ti heko mirahumorohenono niu nawa ritopenong nawah gnori aiongiko ronno wakunnai ki nuii riitonnong tiki kirisimasikori meng urii mirong. Impah nii ongitee impah owonong torokina mihe hawah nurong eneke tii ongoto menu ngori meng no nohno nawa' miro numo nukono. Tiki unui moosi manni ho hia noii toku ko kinommo unukong. Roki mohkoko ongi yii naihe toki summo tee wummmo unuhenong, roki kowai ruhuno roki ong ngii nong hoono iirimakongkong tiki unnui. Impah ongko moo ho mangu ra'ngung nong hoko roki angu tooniro kokori hetong, nawah roki angu ngi nong kokoriro tiki teihetong. Impah nawa' ong raa' tihetong, raa' tiro nawa' roki ongi suu'puunikii yii ngoi hetong. Impa ong koh kiiso huru toki sihetong ai pookong sipuuni tuhah. Impa tikiko ho nong raa'taah tee wamong tikiko torokinaki, impa noru ningii noi kokorunno roki kiiso huru tokisunno tiki teumo nukong. Impa nii ongko ihh' kita tiki unnuii nawa' ho nong moo kokorumo unnu henong tiki unnuii ongyori ngong rowoni niu numong. Ongi uriingi nawa' impa nonohno tu'morohenong nawa' mihenong ri'nono yii marito penong, ho ngong moo kokorumo, ongyori ko raa'honna kiinopenong. Impa awa' ngori riku ong moo nomung kinomo nuku rurugnoto rong, rurungotoromo ai roki tii ong tuu ngori aah' gah ai roki tii tuu ngori rii' haroko ngong koto moo romokite Urungii roki su'moring koh roki tii mii'no impah koto moo romokite haaro'rong, haaro'ku nokong nong akai ai roki toponing suih'moring riku hani moring mani muu'kung tii toku honnoko moo nong meng haroko pitikui tikiteko ho moo tiko tuu ngongriko nopungyo tiko teewummo unukong heko mopiai kori tanga kono ki honno kitori noi karaasimaramo, hiromararo hooko moo kii nongu ruru ngotore. manni ya roki pehkorakori to'kah tuyu, motu meng hukaromo nuku ai kakih koruku namarong kai ong ha rurugnotoi tong roki tii mii'no su' moorong.